أحب الموسيقى العربية التقليدية خصوصا الأغاني يعني الجديمة، أحبها لإنها تحمل قصص ومشاعر عميقة وتربطني بعد بذكريات جميلة <hesitation> بعد أحب يعني الإيقاعات الحيوية في الموسيقى <noise> الشعبية، كل نوع يعني يعكس ثقافة مختلفة ويضيف جوها الخاص <hesitation> وإنتي أي نوعين تفضلين أو تحبين تسمعين في العادة? أتمنى يعني تكونين مثلي.